Namo gena ena gahi fola ge ena oro eno sedaba gofu, coma hate majaga ma kene-kene ge rasi ene gahi ena ma rupa gate hono, rasi ene tarine kagena ge sedaba ena sogure ma gosi se ma ngofa kage tora ge.